ज्यूईश लोकांचं जन्मस्थान ही इस्त्रायेल तया राष्ट्राच्या। इतिहासाचो एक महत्वाचो भाग अधिनियमित करपाक। इल्लो जेंची पैली हजार वरसा बायबल लें बारायली आसात। <hesitation> ज्यूईश <hesitation> लोकाचं। जन्मस्थान <hesitation> इस्त्रायेल। ची जमिन <hesitation> आसय।